Ireo voankazo sy legioma tsy de be mpahafantatra nefa tiako lazaina ny olona izany mba handramany ah, raha voankazo zao de misy ny antsoina hoe kiwi izay tsisy eto Madagasikara moa izy io fa any amin'ny grande surface na any amin'ilay tsena lehibe ireny no fividianana anazy, de ny legioma misy indray <hesitation> ny brôlôly izay ohatran'ny soflera fa maintsomaintso de tiako lazaina an'ny zareo hoe mba andramo fa tsara.